Fugha veku <hesitation> nyundo, nyundo ichitumika i- kavia mithumari ena mbao. <hesitation> ukwa shekavilia mthumari ena mbao kuondoa nyundo ukave, ukave kindo thaii kindo thomthumari uingie iena- ena mbao. Na niiki dukirahishia eh! kwaicho ni fundi firacho ucho ndefanya nekumanii khayati niwe raishi uko- duku kwashehe unga mbao ndakutumia nyundo na mthumari, mirethumari rekea aina tofauti. Vaghire mithumari ya mabati, yaghire mithumari ya hata mithumari yeghire kwaghire erie njie kwafi nua huo kwa fiwango fulani. Haghire mithumari ya nchi iwiri, inchi fulani kwioo pangiwe kwa madaraja na vile vile hata mbao. Mbao heghire i- i- inene kwia hicho mthumari unene kwiya henachio kwavikathi yadi mithumari ya mbao hadima kwarima ubare mbao henachio lathima ukave mthumari li- gheanana na- nanimthumari thio wenene huyaa namba weyeyoi kena ija kijelani mthumari ule ghegharamba hovyo